Gny fahafantarako gny dikan'ny loko ôranzy zao de karaha hoe loko iabiaby avao regny fahaizako azy, de gny gny raha tonga ato an-tsaiko zany karaha lokon'ny ôranzy le fiatao desera ôranzy fohany iregny.